Ìgbɔ òlò òó kplo ùni ɖèe si bùbi lɔ ɖɛ̀ɛ̀ ùni ɖàá mù fìani bùbi lɔ ŋù we gbi éwu màa bùni nàka báà mì ze si ìdì ù nà gbìà íɖi íɖi. Ùni náka nà ze nyrewu ikunyà kɔ íɖi. Ùnyo elí bùwà lɔ plémù ku. Ìyawui ù nàa nyo èsèse ìgbɔ ùni ɖóò bu ílɔleàáyi ze ílobi nyo ànɔ̀ku awu, eli ùni kànyo èsèse awu ɖàá yà wɛ̀ danyo ùna bani ùni ɖàa yà ɖɛ̀ɛ̀ ɔlilɛ maké nyoà súù nì ígbɔké úni nì be sú ù ù náa yili ìlobi ànɔ̀ku awu tu ke nìà éli ùni kà nɔ̀lilɛ màa. AJafà kɔ ùni kà ùni kà ù nàa zà blɛ̀ɛ ùni ɖéni kè níìkeani kíni sù ùni kà náa mì wa tu ìlobi màa ké ɔwɛ yize ilobi ku awu ù nà wa tu kɛ nìà màa à nàá mì poà. Kíni bùà kɔkɔ à màa mì nɔ ni bùwà òɖòle bùwà nì ùnalè bùwà bìa ba fìɔ̀lɛ. Ɔlilɛ nyo ìlɔ̀le kɔ bìà.

Ùwà màaké ɔmi fìa ni ù fíaɔlɛ blíí blɛ̀ɛ ù no bù ilɔlè blɛ̀ɛ ɔlilɛ nyo bià ìlɔle bù no bù ìlɔlè káèe máàni nàsɔnì. Mòonì àni: ɔ̀kpɛ̀, ɔ̀kpɛ̀ ù fíɔ̀lɛ, ínyàŋòlì kà fíɔ̀lɛ, òlò kà fìɔ̀lɛ, ùnibì. Kàyi ò ɖuà ù nàa kɛ fà tiɖɔ̀ɖɔ̀si zàa ya wɛ kàyi àgagla ɖàa kɛ tè ù nàá zìzì wàa ya ùni kà ɖòó bu ílɔ̀le. Ɔ̀tɔŋlù kàyi àfi ití si kɔà ùnà wa ya ɖɛŋù kàyi ùù Jɔà ùnà go gbìnìàɖì. Fɔmízi kà ɖi ùwà màa fiɔ̀lɛ. Bùwà bùà bù nyo bùni fìɔ̀lɛ. Óɖólèe bùwà ùni ɛɖi maké ɔmi klà bòlò mawubùà. Ùnalée bùwà ɛɖì ɔ̀tɔŋlù, ìgbòni, òkísie, ùnìgbì, àpɛ̀sɛ, ìlãlɛ̃ Nì máàlɛ búáá <hesitation> Kà yile íí né zè te kù kele búá nì nyiì. <hesitation> sù kímaké le nìnyi búá te kù blíí náàlɔ <hesitation> ani iku ma sú nɔ ɔmi ani ùnibí fìɔ́lɛ ɖí <hesitation> ka ɔ̀ŋɔ ɔ̀ɔ do ɖàawa, ka ɔ̀ŋɔ lɔ nàáa zì anɔà ni úkɛ̀ɖì úɖì èle ása úni náka nàáa yifá ú náa kɛ úɖì èleè <hesitation> ɔ̀kpɛ ka ù ɖòó ɖowɛ ɛ́ɖi ɔwɔ nɔà ni zìzì, zá nɛ̀ ányi ínɛ̀. Ú nàá kɛ fà nɛ̀ ányi. Kàɖi ɔ̀fɛ̀nifɛ ɛ̀ɛ do ɖàawa àpé lèe, ɔ̀kpɛ nà fía ni káyí ínɛ̀ŋòti ɛɖíì ú nà zá gbɛ, ú nà zá gbɛ. Ìnyáŋòlí ka ùú do ka àkpalíà ú nà wá. Ka ù ɖi ni <hesitation> ìnyáŋòkí máaké fíɔlɛ ka à tu ábua si ka à nɔà ni ú tè tu, ù tè péɖì blɛ̀ɛ ùù fe okpo so ɔkle, ɔwɔ gbɛnyoà ɔwɔ poàà, ìzè ù nàáá zi fè fèso awu. Úni ɔkumaké bùwá bu fíɔlɛ ùlã kem ka è ɖe si ùwá kɔ uŋle úni ɔwɔà blɛ̀ɛ à kɔ ùwá uŋle esi, ùwá lɔ fínɛwɛ.

Kàyi à tu ikùnyà si ùwà kà ɖèe nyréwu ké ŋe iku màa nyamlɛ sù ùni kà nà fò nyo énù néle ni kéŋè. Kàyi àfi ití si kɔ igbóni, ɔ́tɔŋlù igbɔ ùni cize ùni ya kàyi à nà tu àbua ɖùà gbàaà ígbɔ ùni cize ùni ya ɖɛ́ɛ̀ nì ùŋòní ní iku bània ɖàálɔ ni ù bànisi ni kàɖi eyi dóògo maà ké ci aɖu sù ù nà. Cíze ù nà yà ikulɔ ɖɛ̀ɛ̀ ètè ù nàá kɛ. Ù nafìɔ̀lɛ ɖáàlɔ. Kàɖi ùnibì ìí ma ùbì, ùŋle tà nɔà ni u kɔ iɖunu ùbì kása ú na kɔà. Kàɖi òló ɖàá wu iŋlu ù nà zo ɖu nɔlɔ ɖɛ̀ɛ̀ ù nà fía ni màmàa Kàɖi éyi ɖo naà fè ɔtitɔ ù nà yifà iŋlu màwu lɔlɔ è fè fè ɔtilo so ɔkubaba. Ù nàá fe ɔtilɔ so iŋlu lɔlɔɔ̀ ù nà fí iŋlu lɔlɔ ù nàá ŋe iku ù nà Fí awu si màa okpo ɖóo Floà kàèe ù fe ɔtilɔ so iŋlu lɔlɔɔ̀ ù nà yifà fèfè ɔtilɔ so ɔku baba kàsa ù nà zizi wàa ɖù iŋlu lɔlɔ. Kíni bùa kɔkɔ òwo ɖàá mu ni bùwa kà bù ɖa fíɔlɛ. Ani ùnibíbí blɛ̀ɛ ùlã, ìgbɔ ùni tu àmá ùni mà ùbì ùŋle tà nɔà ni ukɔ iɖunu níì bàlɛ̀ɛ. Uni nàka fia ni ùbì màa éyi mà ù mla ni ke kɔ iɖunuà ùni ùnà sià ɖɛɛ ù nàá mu ni óò ɛnɛ àámi ma ù wè gbi ewu ùni ù nàa gbi aŋɔ́kɔà. Màake ù ne fe ùyiɛ ̀ kuù blɛ̀ɛ ùne ƒe ɔkle wèè ù nàa gbi aŋɔ̀ kɔà. Bɔ̀kpɛ̂ kàyi ógózè, ɔ̀kpɛ ógòzè kàyi ɔ̀kpɛ̀ ògòzè nyo ídì âbayu èle ùni mla ni kɔ kà tù àmá ìgbɔ ù nà zá tiɖóàɖi ɖɛ́ɛ́ fò dò ìgbɔ ìgbè màa ke ùni mù ni àmà àà mià ètè ù na zìzì. Eli lɔké kìni kà ɖàa kɔkɔ ba fía ni bìà ŋù ɖòó bu ìlɔle bìà ba Fìɔ̀lɛ. Kìni bùà sù ùni nyi ani ɔmi kà nɔ ni bùwà both bù ìlɔlè, bīà bù ɖàa fìɔlɛ. Ùnyo eli ùna lèe kà. Ùnalè bùwà kà bù nà zònoli. Ìgbɔ òlò ɖèe si ùbi ɖɛ́ɛ́ ìgbɔ ùni kplo ùni ɖèe si bùbi lɔ ɖɛ̀ɛ̀.